पोशाकने तो कहीची भई गढ़ी प्रकार गी पोशाक नाओज जसा की अपना शादी वियाव में पेनात। तो कही अपनी जूदपुरी, अपना कुड़तो पजामो न कही अपना सूट सूट पेनाज, रडकीयोंन भी सूट पेनाज उखनी प्रकार जी पोशाक ना आवज़ पर मारी। कोई तुम पूछो कि हाँ काई पोशाक पीनो तम्हारी ते बस एकीज पोशाक रहेज। इद्धोती फ़सेली न उपर करते फ़सेलियो न नि चलो मारा भाई कही छे जाओ अपना खेट मा काम करो। मस्त जीवन जीओ ये सब तो फोट्या लोगो को चुछला रहेज। कि इना फंक्षन में आशो कपड़ो पेनो जन उना फंक्षन में आशो कपड़ो पेनो जन कपड़ो काई छे तन धखने की चीज।